ائل حاجة الشخص العادي متاح انه ينفقها خلال اسبوع عشان الاكل اااا <hesitation> ممكن أئل حاجه مثلن ألفين عشان ياكل كويس او تلتلاف محتاجله في الشهر حوال خمستاشر الف جنية عشان يئدر بس ياكل كويس مش انه هو يءءء